komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld heyrum við af íslenskri fimleikastelpu sem fékk æfingu nefnda í höfuðið á sér segjum frá ákvörðun matvöruverslunar um að hætta plastpokanotkun kíkjum á skrautlega búningakeppni í

mjúkbolta og litríka sýningu þar sem gullfiskar leika stórt hlutverk ég heiti Sævar og nú verða sagðar Krakkafréttir Sonja Margrét Ólafsdóttir landsliðskona í fimleikum gerði um

helgina nýja æfingu sem

bera heitið Ólafsdóttir kvennalandsliðið í lauk keppni á heimsmeistaramótinu sem haldið var í Doha í Katar

átti lið á mótinu en síðast tóku Íslendingar þátt í h m árið tvö þúsund og sex í Árósum í Danmörku íslenska liðið komst ekki í úrslit þrátt fyrir að hafa gengið vel en Sonja Margrét Ólafsdóttir sem endaði í sjötugasta og áttunda sæti gerði nýja æfingu á mótinu sú æfing heitir hér með einfaldlega Ólafsdóttir það er bara æðisleg tilfinning bara geggjað að fara niður af pöllunum eftir að hafa lent æfinguna og sjá stelpurnar svo glaðar og knúsa mig og bara geggjuð tilfinning varstu búin að undirbúa þessa æfingu lengi já samt ekki eitthvað rosa lengi jú samt smá það er fyrir því að fyrsta manneskjan sem gerir nýja æfingu annað hvort á h m eða Ólympíuleikum fær æfinguna nefnda í höfuðið á sér í

verslanakeðjan Bónus hefur ákveðið að hætta með burðarpoka úr einnota plasti fólk sem verslar í búðinni er hvatt til að nota fjölnota poka þó verður hægt að kaupa poka úr maís sem brotna niður í náttúrunni framtakinu hefur verið fagnað og vilja að fleiri verslanir fylgi þessu fordæmi

alveg frábært framtak ég gleymi samt stundum ég á marga fjönotapoka og ég gleymi þeim stundum en þá

og maður getur nýtt þá í allt mögulegt myndirðu vilja sjá fleiri verslanir gera þetta líka ég myndi vilja það ég held að það bara minni okkur á

við verðum að hugsa um þessi mál ég er búinn að sortera plast í mörg ár og ætla mér að halda því áfram myndirðu vilja sjá fleiri verslanir gera slíkt hið sama að sjálfsögðu þetta ættu allar verslanir að taka upp í ágúst var gerð könnun á því hvað Íslendingum finnst um

hún leiddi í ljós að sex af hverjum tíu Íslendingum eru sammála eða mjög sammála því að

plastpokar verði bannaðir þrír af hverjum tíu voru ekki hlynntir eða alls ekki hlynntir slíku banni og tveir af hverjum tíu voru hvorki með né á móti banni rúmlega þrjú hundruð voru skráð til leiks á svokölluðu í Breiðholti um helgina keppnin snerist ekki síst um búninga og á vellinum mættust trúðar bófar grýlur og ýmsar furðuverur þetta er í fimmta

sinn sem

er haldið en mætti kalla á íslensku er eiginlega eins og venjulegur handbolti en með alls kyns skrýtnum og skemmtilegum reglum í bland ef öðru liðinu gengur of vel getur dómarinn til dæmis jafnað leikana með því að skipa leikmönnum að setja á sig klístruð sundgleraugu sem er mjög erfitt að sjá í gegnum verðlaun voru veitt fyrir bestu búningana og þess vegna var mikið keppnisskap í leikmönnum rúmlega fimm þúsund gullfiskar leika stórt hlutverk í stórri og litríkri listasýningu í Kína sýningin samanstendur af hundrað fiskabúrum og inni í þeim eru ljós í mismunandi litum sem er varpað um alla veggi japanski listamaðurinn setti sýninguna saman hann smíðaði bakgrunn fyrir

sem var innblásinn af japanskri menningu

segir að gullfiskar hafi verið fluttir frá Kína til Japan fyrir um fimm hundruð árum og séu eitt af því sem tengir löndin saman í Japan eru gullfiskar mjög vinsælir og stór hluti af menningunni sem betur fer þurftu þessir fiskar ekki að fara neitt því þeir eru frá Kína og því á heimavelli hefur sett sýninguna upp í nokkrum löndum og hún breytist aðeins í hvert sinn markmiðið með henni er einfaldlega að sýna fegurð og fjölbreytileika fiskanna í allri sinni dýrð Street dans einvígið tvö þúsund og átján hófst á sunnudaginn krakkar á ýmsum aldri taka þátt í því og keppa í hinum ýmsu

stendur fram á fimmtudag þegar verður haldin í

í Ártúnsbrekku við þökkum fyrir okkur í kvöld